Beh jim neh ereh ahia okukwo kam monor oru obu kah beh jine-ere ahia amd arm obidoro oru-ah oneh oneh yinu makah oneh yinu makah ni ezino-orom mah ju umum oneh yinum akah rumu masi bele meh omu nasi bele anah gah nu oru okukwu kam ele badu nno-abiah noh ozu nhe ahia mati but nwehgwo nwegwo or habejiru igwe kam beji nor oru the okukwo nwehgulem yah nhemeji noh oru okukwo kam nwegulem ru-igwe noh ku okukwo nne ekpe ekpere hah chineke na neh eyinum akah anzuru igwe kem gwere nah aru okukwo obu ele enyi otu enyi noh oou amasi oba bu ele me moh noh junu nu igwe keh bah beh weji noh oru neh ere masi nneh weh masi ele nabia ozu ahiamahia nbah azim nah abia nmali mali noh ozu nne kpemasi chineke yishinima akah mag ruma masi a baga noh oru the okukwo so that mah nu oge dula bah ayah meru masi hebaga noh oru ayah neh ere masia gweru neh eyishimasini ezi no-oro bah akah mah obu okukwo kam onoh oru nmeji neh eyi oromaka omumah akah. Nu ohama nne ekpe ekpere noh muga nu osuru nkeh nnazi neh emeh nno owu keh okpuru nha ah meno oru ayah oshie nha meno-oru nmati nha mmo oru nyebele oru agida nno-otu nma bido mah nruya agida orhamene-otu nno kpemasi chineke nye-emen nburu masi nyeyozu Machine nyeyozu igwe nme yeji noh oru oru okukwo kam aruyamasi agida ele-badu ni elebadu nnochua zuru masi anoh akah omah.